A Belzika any zany da misy an'izao antsoy hoe carnaval de belge zao. Io zany dia anisan'ny lovatsofy ara-kolotsay ny firene io Ny olo mandray anjara amin'io da tsarandreo hoe Gil zao ny anarany Manao fitafy miloko ô sady mandefa voasary makira amin'olo any manambara ny fahendrea sy ny hafalia